Allô polisy, da nisy raha nampangoaigny ana ka ineny da nisy olo nangalatry e tomobiline namako tetoa, iay nandeha sara igny avy lastagny indreo miaraka ame basy, omeo anay aty tomobilonareo toa fa ah angoaignin-draha iay amin'io sy hitanay e raha hanignay, mevia aty ane malaky anareo abany raha.